jamgel gyekketoyal haa bandu nei geldon hander don watan haa dengel suudu ko hander ceiling hander maagel don mari ko e'vie wata ironization don mari ironization hander den hander maagel don mari kujeji fere mi viyata radio active element so toh shurde naaki handeer maagel shurdemei o'n toh yaahi neemi gel woodi shurde den sengel babbita hoore maagel sengel yengel tura electric current ko signal yahaa fiya languru maagel sengel dingha siiku-ko sai e heftan cewa shurde naati der maagelko kuma saare be naaghi be hite ko shurde don haader